Jakun yixhí listón no kando já, ña kanrodono tí dakendó ya'á, chinankin minó ñi'e ho té datendó vid nikandodí kuditanró.